كي نكون عميل سري، نبدأ بالتخطيط الجيد. نحدد الأهداف ونتابع تحركات الأعداء. نحتاج نعمل على تغيير مظهري، ونتخطى كل الحواجز بهدوء. نحب نستعمل التكنولوجيا للتجسس وجمع المعلومات. الهدف هو إيقاف المنظمة قبل ما ينفذوا خططهم، وبهذا نكون في أمان.